Aminaha kolera menamena zany tegna le hoe karaha tany koleran'ny môtro mena, avy ake kaofa i- kaofa minainagna kolera menamena raha tegna tonga agnatin'ny saigninaha hoe lokon'ny lokon'ny fitiavana, avy akeo lamban'ny mpanjaka koa mena; avy akeo amin-jaigny avy ake koa lokon'ny lia.